دراسة التاريخ مهمة جدا. لانه يعطينا فهم عميق للماضي ويعلمنا كيف شكلت الاحداث التاريخية الحاضر اللي نعيشه اليوم. لما تعرف التاريخ تجدر تفهم كيف تطورت الحضارات والماذا صار في تغييرات في العالم سواء في السياسة او الاقتصادي او الثقافة او اي شيء التاريخ يساعدنا نتعلم من الاخطاء والانجازات اللي صارت في الماضي.